La ny fanamboara sary sikotsy zay zany da matetiky izy io da hazo gnanaovy azy la amboary araky ny sary tiategna hanaova azy eo kay.